Isa telo zen̈y amy nakà karàha riziky, mampan̈onga sansy zen̈y. <hesitation> De avy eo kà izy io kô fa misy olo zen̈y man̈ano pareazy na loka àby ren̈y de faha telo nany faran̈y fo faran̈y, de <hesitation> karàha zen̈y fahaizako isa faha telo àby io.